Ɔsomfo a ɔwɔ adidibea anaa sɛ hotel bi a ɛsom bo na wɔn nneɛma boɔ yɛden biaa no, ɛyɛ nipa a ɛsɛ sɛ ɔhunu biaeɛ ɔwɔ na ɔyɛ n'adwuma yie. Ɛsɛ sɛ ɔyɛ nipa a ɔwɔ ayɔnkofa. Nipa a ɔtumi ɛfa nnamfoɔ ntɛmtɛm. Afei nso ɛsɛ sɛ ɔyɛ nipa a ɔwɔ suban pa. Ne suban ɛda adi wɔ kwan a ɔfa so kasa, ɔwɔ kasapa ɛma nipa. Ɛsɛ sɛ ɔsane nso nyɛ nipa a ɔtumi yɛ adwuma bebree wɔ berɛ boro no a mu. Ɛsɛ sɛ ɔyɛ nipa a ɔwɔ nimdeɛ fa adwuma anaa nnuane a ɔde ɛsom afoforɔ no ho. Ɛsɛ sɛ ɔyɛ nipa a ɔtumi pɛ ɛyɛ solutions ahoroɔ ɛma ɔhaw bebree a ɔbɛhyia wɔ n'adwuma yɛ mu. Afei nso ɛsɛ sɛ ɔyɛ nipa a wo hwɛ n'ahonidie mu a, wɔasiesie ne ho yie. Na afei ɔyɛ nipa a ɔtumi gyina hɔ kyɛre yie. Ɛfiri sɛ n'adwuma a ɔyɛ no ɔnante, ɔkɔ na ɔba. Ɛnti ɛsɛ sɛ, ɔɔɛ nipa a ne ho ɛden na afei n'apɔmuden wie pɛyɛ. Afei nso ɛsɛ sɛ ɔɔɛ nipa a, adeɛ biara wo bɛka akyerɛ no sɛ ɔnkɔ nkɔ yɛ no ɛka ne tiri mu. Ɛnsɛ sɛ ɔyɛ nipa a ne werɛ firi nneɛma ntɛmtɛm, ɛyɛ saa ɛmmoa ne dwumadie.